हाँ! युवा वयस्कों का वास्ता विश्वविद्यालय जाणु बहुत ज्यादा आवश्यक होंदु। ये सी वू सामाजिक ज्ञान, आस पास का माहौल और देश दुनिया का हालातों की जानकारी साथ ही साथ उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकदिन।